طبعًا كل واحد يحب نوع معين من الموسيقى، بس أجدر أجولك إن الموسيقى بشكل عام ليها دور كبير في حياتنا سواء كانت للاسترخاء أو الحماس أو حتى التركيز، طبعًا أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية أكثر شي لأنها <hesitation> هادية كدة وتحسها تساعد على التركيز وتساعد على الاسترخاء، فأنا أحب أكثر شي الأغاني الكلاسيكية.